Pok koro ani pukun using ko aro na pukun toro angan pok na nasai ni toro ta aro. Na ku angan a pok voiang ko pok ro ku arai ta pukinim ko serei aro, na man ku angan a pok voiang parik ka kun aunai ro parik ka angkuai si ka vil aro na pukunim asukang a pok koro tara mas angan ani apok using ko vil aro na pukun ira na toro pukunan siman ku kuk a pok ro na ku angan na kuo pukun ro na ke taun ku to aro na ku maramarak si man ku angan a pok.